ase inche obogima bwane, korora buna nigo nimenyete buya, egento egetang'ani, chibesa nchimbora, ase eng'encho chibesa nachio kera egento, ase obogima bwane, ase eng'encho ntatwareti besa, igo bono naende goika obogima ochake kobotema, naende bokong'e. Egento egetang'ani, ntware ebesa, egento kia kabere, nimenye buya tindwara oborwaire boetere are ase eng'encho ntware oborwaire, naro notwara besa, abwo naende mbosa. Tokonyara gokora ki? Tokonyara komenya buya. Ki nibwate, ki nde buya ngosoka iga nagenda mogondo narema, ninde buya. Egento kia gatato, abana bane, bare buya banyore endagera, endagera. Egento kia gatato ki nibwate endagera abana bane bakoragera buya, tore buya na barobwo, <hesitation> kende getari kokobora, abwo naro nabwo obogima bwa ase nche bwane ndaigwa buya. Egento kia kane esukuru, eki bakogenda esukuru, basoma, otari goakerwa simi buna toma besa gete, toma gento gete, ebio naaro mpaka mbe buya. Ki nibwate kera egento, abana ki bagosoma buya, batari goseriwa, nimenyete buya, riogi ritaiyo nyomba omogaka akong'ira buya, tatwara riogi, gakogenda kagosiba aganto kari kaye agake, achete buya akirete, narosia endagera buya twaragera, obwa nabwo obogima obuya, na inche nasoka gochia para, nere gakorenta, twabwaterana. Abwo aro tingotwara bokong'u ase obogima bwane. Abwo naende ndamenye buya buya mono, eh.